ଫ୍ରାଂସ ଔର ସଂସ୍କୃତି ରେ କଲା, ଫୈଶନ, ଖତ୍ଯୋ, ସାହିତ୍ଯୋ, ପିଂଧିଵା ଏବଂଗ, ଦର୍ଶନ ଭଲୀ ଅନ୍ନେ କା କେଟର। ଅଂତର ଭୁକ୍ତ ଜହା ସର୍ପଭାରତୀ ଅସ୍ତର ରେ ପସିଦ ହୋ। ଵିଶେଶ ଭାଵରେ ପ୍ଯାରୀ ଜହା କଲା ଏବଂଗ ଫ୍ରାଂସ ଔର କେଂଡର ହୋଯା ସୁଚୀ। ଏକା ଗୁରୁତ ପୁର୍ଣ ସଂସ୍କୃତି କା ଭୁମିକ କା ଗ୍ରହନ କରୀ ଥାଈ।